NIbyeyongyera kuguma oku oraba arakura, waaba orakura na- na n'ebyoine kukora bireeyongyera nk'eky'okureeberaho nkaba ndimuto ndakura buri kimwe kyona nibakimpereza kunahika mu secondary ndikwega bimwe naatandika kubyerondera kunaamazire kwega university, hati naashohora naaba ndi ow'okutandika kwegwanaho n'okwefaho ndaronda nk'oku naabaho so mbwenu orikureeba ngu ebintu byatandika kuguma, kunaamara nyine bato bangye na barumuna bangye nyine kubareeberera, nyine kubarondera ekyokudya, nyine kubarondera ebishare bya by'ishomero bimwe na bimwe mbwenu naatandika aho ndakoresa amaani. Mbwenu ndateekateeka nk'oku oraguma orakura, nikwe ebintu biraguma bireeyongyeraho kuguma, nk'ekyokureeberaho hati nk'ahindi, waabona omurimo nooba oine kuronda omukazi owo- ow'okutaasa, waamara okazaara obaana nabo oine kubareeberera, oine kugura emotooka hati emotooka era erenda amajuta g'okugitambuza mbwenu kura ngu okworaguma oreeyongyera ninga orakuraakurana nikwe ne- ne- n'ebyoine kukora byine kuba byingi bireeyongyera, bireeyongyera n'okukanya.